Thi nda ts'on la ya tsakje nda ts'on la yaa nda taxre thi thi a thi chujni jan thajni thi thi xinche xruani thi ncho thaxin thu ts'on ntha jua'ia thaxre thi thi an thi e thi thunuxin thi thi an thi nda s'on la tha thi anthe n'ela a ya chi xenga la uaya rujua ya ndua nthjela ya thi xrixila thage see chanla xra nch'i tsakje nthala xra nch'i tsanga ntha.